Ta de bhō dikua bhō etulan. Ana uru to yani onon oyoy ana umiin pologhi onuma nabeebh, oiy anele natein pana, naaburughuun. Oiy tadebhō aneghe morugh aghudum do omiin oiy otulan ooy omiin oiy lo oteiyio obhel oiybhō po oobi aghudim. Oobi aghudum kedio kamem kamem lo ana umiin oiybo anele natein puneekaiy zina, oiylo aar la dighi zina ōolō pana nalogh dien, pana ughol ana naakpulughu menaani oobi aghudum po ezo bho adiobhō abaal kuabhō ana umiin mooiy pana naabheleghian. Aar lo oiy adighi zina ōolō, aar lo oiybho oteiyio pana nanogho opeer ido aani miibhaa, pezo oiny ōoy akpe morugh. Oiy ōoy kedio ana umiin onan oiy puneekaiy tologhi onuma, ana umiin bho oiy anele atein puneekaiy talōor oyuma. Ibha ana umiin umor onuma puneekaiy tologhi onuma. Oiy ōoy kedio amiin onon umor onuma kedio otul anio. Tulan umor onuma kezo bhō aloor ōnuma. Ana ta miin eko mooiy bhō oteinyo kedio ana ovadio mobhel? Ana umiin ughool umor onuma oteinyo maan opobho kedio ana oruedio adii ani anogho oiy ōoy aneghe motulan umor odi, aneghe motulan ma miin oiy ho oteiyio maloghom aghol oteiyio kedio ezo bho adio bho abaal ō, aruruan iiho, iibaghami lo eena iteiy olo kedio ibha ana umiin bha arele natein puneekaiy ana. Dum ōobi aghudum adeeriom, emararōoy ōbhō emiin eghol aghadum to opeer aneghe ō. Adio bho abaal o kana ughol ana naki machurch. Ana mbetunu naki mookpulughu. Enaan mana naakpul ughu menaan, kedio ana taki aakpulughu atugheel. Amem ana nghi uukpulughu urugheel amem loghi obheleghian ōoy kedi o pizal eena irol to oyiin esi ookpulughu enaan ōbhō ō, oiy lo na na irel toyiin sokobhōghian kedio ana umiin pana naaboroghaan, opobho poobi aghud um? but ezobhō ana ughi to tu enaan ō ezobho ana urele na mute natu po oyiin na kpete moyiin mikarabh. Dum aghudum olo onon oiy amiin akol ō! Opeer, esi bhō oper odibhō aneghe ō, aami taki anini tesiōbhō opeer odiōbhō adigh aani amiinani. izal aroiy idi moyiin ookobhoghian kedio oyiin otulanio moyiin, pezo notugh gha? Aduna lo adio abaal ō opeer nebaal ō, a daniel izal eena oyiin obaraka, kedio ibha ana omiin odi pune tal zina mobho, po ologhi onuma na beeb ō! Ana umiin pologhi onuma nabeebh. Ana odisuobho maar yo ana ateiy ōbhōkele oteiyio kedio ana odi tesiobho kedio odi na leghe si okoiny natu moghigh ami okoiny natu moghigh ami, oomavami aar laami weiyn ōolō, kedio pana naanom atughuneen dien, kedio pizal eena oyiin ibaal. tulam oiy kezobhō ana utulan ikpōogh alōor ōnuma. Aar olokian aridien keeghe? Ezira ōtulan otulan kezobho aghudum oiny ōoy ezobho oiy ōoy aneghe morugh ōobi aghudum ana ta dum aghudum olo oiy ōoy amiin pō ōghōl aghudum topeer aneghe ō! Kedio no tugh olo oyiin ōtalaniō mōyiin. Oiy ōoy kedio amiin oyiin punekaiy tōlōghi ō, ipabhō oobi aghudum? Ipa oobi aghudumio. Dum aghudum lo oiy amiin zina akol ō opeer kodi to kora ookobhoghian kua? ezira obam ema, ezira ōoy oolo kedio oyiin nalogh dien moyiin. Tugh aghudum olo etulan taloor ezira. Ezira oteiy ologhi etulan, oyiin atuku oyiin oyiin kasuanana oyiin maghusan, oyiin kalogh avo kanogho moyiin. kooy koiy alogh avo anogho mooiy odi. Kedio tasi mōbhō ana umiin moiy po ologhi onuma nabeebh, ana umiin bho oiy naki pologhi onuma nabeebh. Ami uteiyio milole ekana, ana umiin pologhi onuma nabeebh, opo okoraghudum? aghudum etulan oolo talōor ezira, deeriom alōor etulan meta aghudum onuma aghudun etulan pobho eeira nova, dum aghum etulan talōor. Ana umiin oiy kedio po ologhi onuma obaalio, okoraghudum bhō ana nadum o kua ō? notanlonu, nomoghoyan. Ezobhār adio bha abạal kua ama umiin umarani onuma pana opuran anaade kua? Ō ami do le dia? Dpobhe pologhi etulan. tami nana obọ etulan kedio paami napomokoiy kedio ana onoghodio zami pami nana obo etulan ōy opeer nawuyn odi okoiny na tu moghigh o. Peneghe? Tugh aghudum olo etulan aroiy eiin eghol ana natulan oiy. Ana tadieko kuna tulan oiy kedio ōoy na pro mokoiny kana uteiy but ana onoghodio, pezo notugh gha? Etulan po obho nova, ana umin oiy lo odi mokoiy ana obhel na dio aghudun etulan bha aroiy netulan, ibha adio abaal pana na nogho ami akōl ido miban ipa bho. Ana wa me eleebo ana miin akol oiy na tulan na zina tue ma ghiani tedum o tami ma bu meeleebo maseghe or tme mabhin aani mibam akani kedio pani useghe mologhi etukan kedio po oyiin otulanio moyiin po okoro etulan bhazira notulan ō, etulan lo ezira utulam ōolō.